Awome te ma ma awo ome mu bi̠ana̠ ku̠ma i̠ du̠go īna pi̠ri̠ba mie ere si̠me bara-o mie mi bra eneme ba-a kuma onimapu ma osi̠me wa bebe-e i orina menjiba. i orina menji te odumo di̠ki̠ba i̠yeri̠ ma so ori-i dumo di̠ki̠ba onima pu dumo me gbere mie bebe-e ani̠ mapu ma o ene te simeba but animapu dumo me gboru bra sima-a bebe-e o i̠nate sime bia because osomu so oni̠ma puma si̠me te̠ wari̠ me bo so̠so̠ kamu na owu na bere bere bere o̠ ni̠ma-puma menji̠ ori̠so idumo ni̠mi̠ te̠ iyeriso odumo nimite te oni mapuma mu biama ku̠ma te gbor iwari bio anga kuma o ibokuma anga turoko turoko mu ba te̠ pi̠ki̠ <hesitation> iyiba te̠ awomema di̠ki̠-di̠ki̠ba awoma Pi̠ki̠ omina dumo me ke pi̠ki̠ owoma di̠yeba church me ke piki churchi ete̠la̠ me ke piki awome ma diyeba. o̠ siye ete̠la̠ me̠nji̠ bebe-e ane ominiso awoma so shi̠ ete̠la menji-ba. But o̠ shi ete̠la menji̠ te̠ krakra etela menjim bebe-e awoma so̠ krakra ete̠la me bo ane ani mu kuro wariye te̠ oko̠si̠me̠ye̠ ofori bebe ane awoma i s̠i ete̠la bo̠ s̠o te̠ i̠ yeri ingibo ma bo so ani ibu fukamaba dabo be so̠ bufu kamaba so̠ ma puma ini ma amano erenama ane si̠bi̠ gboloma wari̠ me̠ ke̠ turoko mubariye te̠ wari me diki-diki te awoma <hesitation> se na i̠bi ki̠ri̠ bo mu sebariye